أفا الحين ابى انتظر القطار ثلاث ساعات <hesitation> ايش خياراتي؟ ترى ممكن أقرا كتاب ممكن <hesitation> أسمع ل <hesitation> شيئا أحبه أو بودكاست مفيد ممكن أتجول في المكان وأتونس ويا الناس ، ممكن ألعب بالتليفون ،وممكن أكتب ملاحظاتي ،وأفكاري.